Am hafle babakawa am lakne amra seu sewa maun, am seu amra esa anen ufaya a'ma. Ni araa <noise> halato sababala ara ama wowontama le <hesitation> amra. Ufayama luman neu kaita hadia, am siutu am helowaya, am siutu waya hee. Ham siu tu waya mainekahe abona ana matiki, manekeam seu. Loy huan sol am suploy ama'u, wowonta amaa. Am seulake ufa'i lusne, am seulaka ufa lusune ni faida faina te. Huwaine am <hesitation> seutu emle emle yamsufaina faina, alehuan mainikahe. Am tep asayayama sul am laknia amra hak keste manikahe am husefo loy huan am laknam rau manang aneste ambolo balam te bolau wa ha. Am ni amra ufay mamatuya amaun. Amra makayaka ufayam. Se maukinam te, seforuk nimiy, seote. Ina utaineste beba taineste, to taineste, se h <hesitation> huna sise'u leloy. Lehuan am foroklohok ni amra ufayama tu amra makay setimbil. Am sewlohok amra ufay mamatuyama loy <noise> lusne eme seif. Lew ara ma'u ambohi hiy. Amra makay setimbil eme, ara dainamatea rabil <hesitation> bilesta botlote. Sesye foforok ni amra ufaya mamatuyama, hones ote ina'u taineste. Biba taineste to taineste, a kube leke <noise> amra <noise> ufay mamatuyamau sese siki leloy. Te hasi tebu watesi ote leke i sese siki leloy. Holo amra ufay mamatoyam mau he am ote holoh. Am ni amraya manamau, botoante amra kabala'ate, ey hua ene kabaleya ni liab sabarta. Yaka umanse biliya anin <noise> ita samua e ey <hesitation> ta nita rayamana anin, ita huna itara esa anin yaman anho ho'ho holo. Nika <noise> ara ai fufute, ar abit koyle'i. Nika sam nika ho itara aife luman seforok, si ote tara yamana anin. Te hua ene teholo i'kisa, aifufutem. Leu ara bakawa huan, amra mulalainem, afif nainem. Am tul ho amlakne amraktafem, am tak <hesitation> am imik amray fufute mulalainese hisasa. Am hua ene, am sasasef imiksef, loy huan amwohin ni amra ufeyye.